ای ماشومه تلویزیون یوه جادویي کړکې ده چی نړې زمونږ کور ته راولې په تلویزیون کي آ تصویرونه رنګارنګ ویډیوګانې او نور شیان مونږ په خپل کور کي وینو ای ماشومه څه چي ستا خوښ دي څه چي ستا خوښيږي هغه کولای سي په تلویزیون کي وګوري .او خوند تري واخلي ای ماشومه.